सुप्लेसिब अ एक गोडे मतलब जड़ी का काम कर तेतूक आम खुराक के आस्ते ले सकु जी आम बिमार होऊं तेतूके आस्ते आअ कामे मतलब ईलाज के आस्ते एतुका युज कर सकु एतू आम बीना डॉक्टर के सलाह के सकना ले एतु तबेइ सकअ खाएं जे डाक्टर बोलला तब तू खाएं सके तालग सकना खाएं।